bɔ oyi diharamɛ to mɛ ro ɛɛ to ba sɛrobia cururu mibin ama ama sinbua lowɛ ama sinbua lowɛ besi ba ɓwa ro cun simo ɛpuna hanbu ɲan we amɛni tun hiase ba hanbu'an tua mibini awe mɛni tun hiase unhun ba ɲan mi bin matete ma n'dabara tinbia tinbia tuan minbin awe mɛli tun hiase ɲan un dɔ ba ɔnni be'obe nɛ a nɛma mi yoronɛ wɛwia mi yɔro oo yɔro to bini bawe aye mi berara pɛ bamada we wozoma cururubin